الألات ما تنجمش تصنع الفن، ما تنجمش تخلق الفن، الفن هو حاجة خاصة بالإنسان الإبداع متاعو ومخ نتاعو كيفاش يصور لو باش يخرجلك مثلا الرسام لوحة ولا باش يخرجلك الموسيقي مقطوعة ولا باش الشاعر يخرجلك قصيدة، حاجة الألات تنجم تعملها أما ما تنجمش تعملها بإحساس كيما يعملها الإنسان، أبدا.